Laataade mo yiyetaake ɓuranikan min ka. sabi ɗun aɗe waawi waɗde kulle kuurɗe kañun e tawi wanaa nguyka nguyka moƴƴa. Mi yiɗaa ɗun minka. Ɓii aadama fay gooto yiɗaa wujjaneede. Nden non laataade gujjo, so ngoonga Alla, Alla heƴu en e muuɗun, danda en e sardi muuɗun.